Khoran ni jora o ani kheto o kaijak manwui rok no mwthangwui tonina bagwui kaisa kainwui ni kainwui lama thango. Ani kheto o ang amtui hai manwui no kainai jeta kisa tui ba bo kwthang ongwui tongnai. Kheto o kaijak manwui ni yarwng no thopsa thopsa tui rwnai amo hai khe tui rwkha tui bo kisa nango tei ani manwui kwthang tongwui bagwui. Tai kaisa lama khe plastic ni nog swlamaui aa bisingo manwui kaiui mano. Amotui khe kaima o bo tui kisa bai no kheto ni manwui no kwthang khe tei bwthai thairwui mano.